والله ما بعرف ماجد ربيت كلب من جبل لكن أتوقع أنه هيختلف على حسب أختلاف فصيلة الكلب يعني مثلا عندك البلاك جاك والبيتبول أتوقع أنهم يتدربون أكثر من الكلب اللولو مثلا أنه هي فصيلتهم جوية أصلا مخصصين للحراسة لكن اللولو هذا كلب زينة.